Misaotra anao. Tsy haiko izay hataoko raha tsy misy anao. Tena manan-danja lehibe eo amin'ny fiainako ianao dia izay no mahatonga ahy miteny anao an'ilay izy hoe <hesitation> tsy haiko mihitsy izay <hesitation> tsy misy zavatra vita mihitsy raha tsy eo ianao satria mila ny fanampianao be dia be mihitsy aho eo amin'ilay asa ataontsika io. Tsy maintsy manontany anao foana aho hoe ahoana ny hanaovana an'ity an, inona ny hevitritsika amin'ity. Ka izay no teneniko anao hoe tena manan-danja lehibe mihitsy ianao fa dia misaotra betsaka amin'ny fanampianao.